Komediya ko'rishni yaxshi ko'raman. Chunki drammalar kayfiyatimni tushuradi. Komediyalar esa kayfiyatimni tiklab kulishga undaydi va bu keyingi kun qiladigan ishlarimgayam judayam ijobiy tasir qilishi mumkin.